Hainao avao mampifalifaly anakahy na de fa malahelo manao akory aza aho tena nafa- fa maro be problème azo eo de mbo hainao avao mampifalifaly anakahy, tena mihaiky anao aloha aho tena mahay mampifalifaly olo iha. <noise>